Sipas disa kërkimeve, mendimi vjen para gjuhës. Për shembull, ni fmi kur lindë, ai fmi osht i aftë me menu për gjanat që e rrethojin përpara se me ia nisë me folë. Po mandej, kur t'ja nisë me folë, ai individ apo qaj fmi, e përdorë mendjen dhe aftsinë për me ndërvepru me botën që e rrethon.